<hesitation> Famariparitagna ny <hesitation> tsingeregnan'ny tagno nahaterahako <hesitation> taigna <hesitation> mba lazaigny hoe tonga lafatra aminaha: <hesitation> mba <hesitation> magniry zany zaha ohatra hoe mamôry ôlogno marobe, mba atao fety taigna fety <hesitation> mahafapô, ohatra hoe mba mamôndro <hesitation> raistaurant maventy <hesitation> maventy araiky asa ohatra, alaiky ohatra amin'ny carliton, <hesitation> ohatra koa mangala mpihira zay malaza eto an-toairagna ohatran-draha, mba mampifalifaly ôlo jiaby mba afahan'ôlo jiaby samy mifaly, mba migiagiaka, afapô tsara amin'ny ahanigny, ary <hesitation> tsisy raha atahaoragna koa na amin'ny raisaka <hesitation> sécurité zany.